Ëxtapyë yë a'ax je'e ujt's je'e a'ax nëkxë tyak je'e a'ax pyembyë nëkxë i'unkë ji'ib, nëkxë ji'ibyë tyutë ji'ib, jybyë nëkx myayënyë peñotë, manyt's i'unkë dun yaj met'sne, manyt's jada'ok jyasëm naxkombë të je'e myëjënyë manytë i'unkë jayëyë'ënë.